अ आनु सपनेऊ पूरा किए बीना भी झद सफल जीवन जीना संभव निज। सफलताऊ परिभाषा व्यक्तिगत नितो ऐ जू सपनऊ पूर्ति बोदी व्यापक निज। सफलताऊ कई पहलू निज, जैसे कि व्यक्तिगत संतुष्टि यदि कि आनु जीवनऊ संतुष्ट रंग खुश तोई, तो जू सफलताऊ इद महत्वपूर्ण पहलू निज। पेशेवर उपलब्धियाँ यदि कि आनु पेशाऊ सफल निज ऐ आनु लक्ष्योंऊ प्राप्त लानतोइ, जू सफलताऊ इ पहलू निज। संबंध रंग परिवार यदि कि आनु परिवारऊ रंग मित्रोंऊ साथ सुखी रंग संतुष्ट संबंध बन्याच, जू सफलता इद महत्वपूर्ण निज।